كانت الرياضيات المادا المفضلا متاعي, كنا نحبها على خاطرنا كنت وحدي نتحدى فيها الناس الكل, كنت ديما نحب نحل المسائل والألغاز, الرياضيات كانت تعطيني الإحساس بالإنجاز, وقت اللي كنت نحس روحي كي نحل المسألا, نعمل إنجاز, خاصةً كيتكون مسألا صعيبا, وكان يعجبني كيف كل شي يكون منطقي ومرتب, كل شي يتبع قواعد زهنيا معينا.